रसोई का खाना बर्बाद होने से आमें एथॉक कारण डी सकु बचाए ताकी आमुख खाना कम चेही बढ़ानो ताकि से बर्बाद होने से सको बचे और जे ज्यादा बाजू तबे अओमुक पुरु चे ही खानो जेटोलिया खाना बर्बाद ना आईं यानी आमुक खाना फेरकाणो ना छाई।